मैं मीठा अउ नमकीन म मीठा खाना पसंद करहुँ काबर की मीठा मोर दिल के बहुते करीब हवे अउ मोके नमकीन से ज्यादा पसंदों हवे।